Abugey awea odini abukara pu awea odini abukara ph awea pho na ro ma bukraph awe pho bidi koloogh ni yina clean bugey awea pho uwaa omera adi karaph adean loor esi di bidi rodaap enaan enaan kuichamion ku na abeni yo poor ranahabo̱ mokitone adap reatan dienighe pho ma loogh ina dien or rawa̱ retain oghiigh a̱ na̱ abribipho oloonaan moon bujaraph awe pho abrini pho odea naan nugey a wea pho enaan repoo ghan oye pho po adighi bo ogey oye kopo adighi bo okaraph oye pho enaan rengo ghan inyaan yopo a dighi bo ogey yo̱ ye pho ku̱na aroma̱ iduon obu moong nio ka dighi idipho po na ma sour oloogh odi enaan pho alegheriini nio ro to naghani moony pho kua bichi unaghan bidi odighi bukaraph awe̱a adol abrini yoor ikumorawe robeen ghan ma doul abrinipho ekpari orool kedina ka sighe inyaam a na kua to loo̱m iphen mia ghap bo me minean enaan epo moghian oye pho opo pho radighabo igey pho. mikeel oye di radighi ghan ikaraph enaan keef meera opo ra difhi bo igey pho maki ton bo radaph enaan pho mo a dighi okoraph oye po ki̱di̱ enaa̱n edi so abiri ni pho akpari orool